ജീവനരക്സക അവ്സദിഗു പേഇതിന്ഗു പാദുന നൈതിക വാതുന്ദു പന്പുന മഹത്വദ പ്രശ്നേ। പേഇതിന്ഗു പോസത് അവ്സദിന അബിവ്രുദ്ദി മല്പര ബോക സമ്ശോദനേഗു സഹയ മല്പുദു। അന്ദ അവു അവ്സദിന ദുബരി മല്പുദു। ഇന്ഛാദു സാമന്യ ജനക്ലേഗു ബലസവര സധ്യ വപുജി। ഭദവേരു ബോക അബിവ്രുദ്ദി ശില ദേശദ ജനക്ലേഗു ഇ അവ്സദിന കരിദിസവര തോന്ദരേ അപുദു। ഇന്ഛാദു ജീവ ഉലിസൌന അവ്സദിഗു പേഇതിന്ഗു കോര്പുനൌനു സമഥോല നദു ഇലികേ മല്പുദു। പന്ദ അവ്സദിഥയരി മല്പുനഏഗു ന്യയ ഉതവദു ലബദ്ദുരേ അദു ബോക സാമന്യ ജനക്ലേഗു അവ്സദി ലബിസവദി।